Pos pendi del día. Ain vezis que desfrutamus del sol i mos da alegri el vé-lu peru tamién ain vezis que desfrutu del cielu açuñau i la verdá es que no te sé mu bien izil el porqué. Ain días que te peta el sol i t'echas tol día i con una gorra estás tol día cola solajera i sin pobrema dengunu peru ain días que unu izi: chacho, qué ganas de que estea'l cielu nublu porque estó comu descolumbrau de tanta craridá!